नदि भन्या बित्तीकै मुलाई यो कइल्लै पन नरोक्कीखेर सद्दाई चलिराख्न्या निरन्तर आफ्नो गतिलाई अघाडी बणाइराख्न्या ठाँउ भनिखेर म चिन्दो छु । यो नदी कइल्लै पन जसा दुख, सुख आदी बेरी बाडी ज्या आयापन कइल्लै रोक्किदैन । आफ्नो गति जो हुदो छ इनले कइल्लै रोक्याको हुदैन । यो कइलेपन आत्तीने र मात्तीने काम गर्दैन यो सद्दाइ एकनासै बगिराख्तो छ । यो बगिरयाको देख्दाखेरी मुलाई चाई हामि जे हाम्रो जिवन रे यो नदि उसा उसाइ हुन जसो लाग्दो छ । किनकी हामि मान्छेका जीवनमा पन कइलेकाई उतारचडाप आउदा छन्, दुख आउदा छन हामी त्यइतक आत्तीदा छु, सुख आयापछी मात्तीदा छु दुखऽ दुख्खलाई भुल्लीदा छु भन्यापछि यो नदिबाटी हामीले सिक्नु पड्डो छ जसो पन लाग्दो छ । यो नदि जसरी निरन्तर बगिखेर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दो छ त्यसैगरी हामिले पन नआत्त्त्ती नमात्त्ती आफ्ना कामलाई सदाई निरन्तर गर्यापछि चाइ हामिपन सफल हुली जसो मुलाई लाग्दो छ । यो नदि त्यस्तो चिज ही जइलपन यो आफुनै गतीमा बगिराख्तो छ । यो कईल्लै रोकीदैन, यो रोक्याको धेक्याकी छैन । तैभैखेर होला यल्ले आफ्नो गन्तव्यलाई कईल्यपन बिर्स्याको हुदैन । हामी मान्छेले पन यै नदी बाटी पाट सिक्नु पड्डो छ जसो चाइ मुलाई लाग्दो छ ।